أحب البحر الصراحة بأمواچه وبصوته وهدوء البحر وأحب إنى أسرح مع البحر أروح كدا مع البحر، أحب إنى دائما أكون چالس كدا مستكن، <hesitation> الچبال يعنى بيئة صحراوية قاحلة، <hesitation> لونها غامق أو داكن ما فيها-ما فيها أى نوع من الحياه يعني، فأ-أفضل البحر الصراحة.